Koa misy namako tia andeha hitsidiky za amin'ny herignandro ambony iny za mivôlagna aminazy: anao hoy za manao izy koa izy vaiavy za mivôlagna aminazy magnano raoby le matifitofy regny satria andro mafana, avy eo tsy magnano tenisy koa fa magnano kapakapa tsotra fao avy eo asaiko mitondra lamba mafana hely ndraiky izy sao de miva- misy fivadihany tampoko le andro de lasa manintsy.